एबे प्लेन त मुइ उतुराक हैने बडसु चढल ना कतौ कि घहनी नै मह्ङ बडउ मने मुइ जखनी हलही काठमाडौं रहई तखना मने यबे घरवमा एबे एकदम हलहाली काम परलेसे मुइ हलसु एबे प्लेनैमा चढ चाढ के याइली । एबे तखना एबे तर से हेरैक माहा खाली ओथिया देखै ना इतुरी इतुरी एबे ओहवै गेलही त ले प्लेनवा त बड्के रैछ कहके एगुडा मोर मने इचिका तीनछक परलही । एबे भित्रा जाइक माहा त एबे <hesitation> एबे चढलही भित्रा, एबे उडियाए लगलई त उडियाएक खुनि त गहनी डर नहिया लगै हलउ हैत कँहवा जाके खस्बी रह नही । एबे ओपरा पुग्लही त एबे तर पहडवा सभ गछवा सभ त इतुरी इतुरी देखै एबे मन्से बुलई त झन कीरा नहिया देखार । एबे ....एबे बदरिया भित्रा जाइक माहा प्लेनवा त एबे घढघढ घढघढ करै एहवैक ओथिया फुटल पाइडामा ओथिया बसवा चल्सईन ओसने नै नहिया चलई । एबे ले एबे सबदिन मुइ एबे ओतेक पाँच्...पाँच दस घण्टा लगाके बसमा काठमाडौं एवै उ दिनवा मुइ पन्द्रे मिनेट मा ओथिया काठमाडौं से घर पुग्लउ, गहनी हलहाली नहिया लगै हलौ । एबे उ प्लेनवासे नाभओभ मने मुइ हलहली हलहली मने घर एल्सु । एबे प्लेन क बात त मोर एबे इतुरे नै हलउ जोडइली एबे पहिलोठ्ही फेरी उहे नै चढल हल्सु मुइ प्लेनमा ।